Neme teuk natun dua lo uluk ma teuk natun dua lo dea so na, au hi ulo teuk natun dua lo dea. Te nai au dudu'anga hataholi makahuluk kal tui lae, makahulun na ndia te ta hapu hp iala ma, ta hapu nana'a mi iala fa, de au hi bubuluk makahulun na ndia lobek e.